Karazagna ragnon-draha, ragnon-tsavogno na raha fagnadiovagna, ragnon-draha magnan'igny ampiasaigny, mampiasa lave - veseille ôhatra liquide veseille, de mampiasa lave-main, de mampiasa eau de javel, mampiasa sur-eau, mampiasa ragnon-tsavogny tsotra ndraindray fagnasagna, fagnasagna tragno na fagnasagna lamba ka